Tuu om tõdõ, et essümine om inimlik. Ja tuu om kah, ilmadu vajalik, et ku sa essüt, sis sa mõistat ka andis pallõldaq. Aga tõnõ asi um ka viil, et sa mõistat ka andis andaq, ku kiäki tõõnõ andis pallõs.